عشان تسلك حوض أومرحاض مسدود, أول شي, تجيبلك دلو ومكنسة, إذا كان الحوض حط المكنسة في الفتحة التصريف وابتدي تدفع المويه للأمام وخلف أمام خلف, أما إذا كان المرحاض, استخدم سلك التسليك, أو البلوعة, ادخل في الفتحة وحاول تحركه يمين يسار عشان يفتح السد, إذا مانفع, جرب صب مويه ساخنة, أوخليه يصد الخبز, هالطرق تساعد على تفكيك السد, إذا ما انحلت المشكلة اتصل فني السباكة.